Al e 'na relasiun impurtanta, üna persun-a a pensa cualcoza e dop a a parla e a di soc coza al a pensà. Al e ëmpurtant chë la persun-a prima dë parlé a pensa bin a coza a völ di për dire, për pa di d'coza sbaglià